stefnt er að því að undirrita kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins við Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunarmanna í kvöld ítrekaðar tafir hafa orðið á undirritun opinber fyrirtæki og stofnanir eiga að verða

lagafrumvarp umhverfisráðherra verður samþykkt á Alþingi aðgerðir í orkuskiptum í samgöngum verða kynntar í vor fjórir núverandi og

fyrrverandi liðsmenn sigur Rósar neita sök í skattsvikamálum gegn þeim söngvari hljómsveitarinnar er ákærður fyrir að svíkja alls hundrað og níutíu milljónir króna undan skatti íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi hittast á fundum í vikunni til að ræða kosti og galla sameiningar starfshópur telur að nýtt sveitarfélag ætti hafa svigrúm til að auka þjónustu sextíu og eins árs kona

í Bandaríkjunum fæddi barnabarn sitt á dögunum hún var staðgöngumóðir fyrir son sinn og eiginmann hans

kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins við Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunarmanna í kvöld stefnt hafði verið að því að undirrita samningana um klukkan þrjú í dag en tafir urðu á því Höskuldur Kári Schram fréttamaður er í húsnæði ríkissáttasemjara við vorum í nákvæmlega sömu stöðu fyrir sólarhring þegar búist var við undirritun á hverri stundu hver er staðan núna

hún er svipuð eins og við munum var boðað til

hver eru nýjustu tíðindin hefur ríkisstjórnin aftur boðað til blaðamannafundar nei

tekur ótrúlega langan tíma

innansleikjurnar hafa reynst samningar sem hart á en aðalatriðið

hyllir í kjarasamning þar sem við erum að

verður skrifað undir

áfram að fylgjast með

núverandi og fyrrverandi liðsmenn hljómsveitarinnar sigur Rósar neituðu þegar skattsvikamál gegn þeim var þingfest í héraðsdómi í dag Jón Þór Birgisson söngvari sveitarinnar er ákærður fyrir að svíkja hundrað og níutíu milljónir króna undan skatti allir fjórir sem lengst af skipuðu hljómsveitina sigur Rós voru viðstaddir fyrirtöku í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þeir neituðu sök Jón Þór Birgisson eða Jónsi og endurskoðandi hans sem er í eigu Jónsa á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fimmtán þeir eru sakaðir um að svíkja hundrað fjörutíu og sjö milljónir króna undan skatti Jónsi er jafnframt ákærður fyrir skattsvik sem tengjast öðrum félögum í eigu liðsmanna sigur Rósar samtals er hann ákærður fyrir hundrað og níutíu milljóna króna skattsvik og eru það hæstu fjárhæðirnar í málinu Orri Páll er ákærður fyrir fjörutíu og sex milljóna króna skattsvik Georg fyrir fjörutíu og fimm milljónir og Kjartan Sveinsson nítján milljónir þeir eru ákærðir hver í sínu lagi en brot þeirra snúast meðal annars um að hafa staðið skil á efnislega röngum

þeir hafi ekki talið fram tekjur og arðgreiðslur dómari veitti frest til tuttugasta maí til að skila greinargerðum brotin varða allt að sex ára fangelsi og háum sektum fyrirtæki og stofnanir hins opinbera verða að setja sér loftslagsstefnu og verða kolefnishlutlausar ef frumvarp umhverfisráðherra nær fram að ganga hann ætlar að kynna aðgerðir sem varða orkuskipti í samgöngum í vor í frumvarpi Guðmundar

Inga Guðbrandssonar umhverfisráðherra sem lagt var fyrir Alþingi á mánudag eru lagðar til fjórar breytingar á lögum um loftslagsmál fyrirtæki og stofnanir hins opinbera verða að setja sér loftslagsstefnu og verða

þannig að hann styrki helst nýsköpunar og fræðsluverkefni og svo á að gera áætlun um

íslensks samfélags að loftslagsbreytingum það hefur ekki verið gert á Íslandi það er lykilatriði að ríkið og hið opinbera gangi frami fyrir skjöldu og sýni gott fordæmi bæði ríki og sveitarfélög ég vonast líka til þess að sveitarfélögin komi í kjölfarið sum eru byrjuð og önnur eru eru komin langt

í heild sinni er hægt að ná meiri árangri umhverfisstofnun gerir losunarbókhald fyrir Ísland

og nú er verið að leggja lokahönd á

tvö þúsund og sautján þar kemur fram

árið tvö þúsund og sautján í losunarbókhaldi Íslands fyrir árið tvö þúsund og sextán er það greint hvernig útblástur gróðurhúsalofttegunda skiptist eftir fjórum meginflokkum með Parísarsamkomulaginu skuldbatt Ísland sig til að draga úr losun fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu um að minnsta kosti fjörutíu prósent miðað við losun ársins nítján hundruð og níutíu mest losun við erum að horfa til þess að núna á árinu tvö þúsund og nítján að þá náum við ákveðnum toppi þar og förum að fara niður á við það er ýmislegt jákvætt að gerast í þessum málum við munum núna í vor kynna

aðgerðir sérstaklega

varða orkuskipti í samgöngum forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Verkamannaflokksins áttu fund í dag til að ræða mögulegar lausnir í Brexit málum þingmenn í neðri málstofu breska þingsins hafa ekki getað sammælst og því braut

til samninga þau settust á rökstóla síðdegis og segjast hafa átt uppbyggilegt samtal breska Ríkisútvarpið greinir frá því að þau hafi skipað hvort sína

samninganefndina sem ætli að hittast nú í kvöld og allan daginn á morgun til þess að reyna að finna lausn sem þingið geti sammælst um

nítján hundruð níutíu og þrjú

flóttafólks og hælisleitenda á Íslandi að menntun er verulega ábótavant og nauðsynlegt að auka sveigjanleika við inngöngu í háskólanám þetta er meðal þess sem opnum fyrirlestri Háskólafélags Amnesty í dag á fyrirlestrinum ræddu flóttamenn og hælisleitendur um reynslu sína af því að koma til Íslands og af menntakerfinu fyrirlesarar lýstu því að erfitt væri að útvega öll gögn sem þarf að skila til að hefja

nám hér á Íslandi

ég kem frá mínu landi sextán ára gömul þá þetta fór eiginlega bara í vatnið því ég þurfti að byrja upp á nýtt þegar ég byrjaði á mínu námi

var kynnt á fyrirlestrinum það er að danskri fyrirmynd og er heimasíða með öllum þeim upplýsingum sem flóttafólk þarf til að sækja um háskólanám á Íslandi ég held að þegar heimasíðan verður komin í loftið í haust og við fáum flóttafólk inn sem hefur stundað einhvers konar nám en er ekki með gögn þá sjáum við hversu margir vilja stunda nám en hafa kannski ekki tök

bara pappíra það verður fróðlegt að sjá hvað við getum þrýst

p c c á Bakka hefur þurft að efla slökkvilið Norðurþings aðstaðan tekur stakkaskiptum í haust með nýrri slökkvistöð í fyrsta sinn í áratugi er mikill áhugi á að komast í slökkviliðið bygging slökkvistöðvar á Húsavík fyrir um tvö hundruð og fimmtíu milljónir króna

er stærsta framkvæmd sveitarfélagsins um þessar mundir nú er verið að reisa þrjú hundruð fermetra mannvistarhluta og svo bætist við um sjö hundruð fermetra

í slökkviliðinu í tuttugu og sjö ár þannig að ég er búinn að bíða mjög lengi þarna verða skrifstofur stjórnstöð búningsklefar hvíldarherbergi gufubað ýmis aðstöðurými og algjör aðskilnaður milli hreinna og óhreinna rýma það skiptir náttúrulega miklu máli sérstaklega

ljósi þessarar umræðu

í þessari starfsgrein um krabbamein og annað slíkt leita allra leiða til þess að yfir á hrein svæði og verkefnum slökkviliðsins hefur fjölgað og kallar kísilver p c c á aukinn viðbúnað bæði það að við bættum við í föstum stöðugildum þau eru orðin þrjú hjá okkur í

í því að efla hlutastarfandi umgjörðina við erum með ríflega tuttugu menn sem eru hlutastarfandi

koma í bakið á okkur í útköllum þetta hafði líka áhrif á að ráðist var í framkvæmdina alveg við göngin sem tengja höfnina og iðnaðarsvæðið á Bakka við þurftum með öllum ráðum að reyna að stytta viðbragðstíma inn á svæðið og

okkur takist það með þessu móti stefnt er að því að taka stöðina í notkun í haust og flestir eru sammála um að þörfin sé brýn gamla slökkvistöðin sem er á neðstu hæð í fjölbýlishúsi er bæði lítil og uppfyllir engan veginn nútímakröfur hér þurfa tuttugu og tveir til fjórum slökkviliðsmenn að koma í hendingskasti rífa sig úr og klæða sig í í útköllum löngu orðið barn síns tíma þessi aðstaða vegna plássleysis hefur þurft að geyma tankbíl

sem er óheppilegt ef mikið liggur við en væntingar um betra starfsumhverfi auðvelda mönnun ég hef aldrei upplifað það að einstaklingar komi að fyrra bragði og óski eftir

í slökkviliðið menn hafa yfirleitt verið togaðir inn í þetta með töngum og og helst ekki sleppt fyrr en þeir verða gamlir menn en það er að breytast farið er að skýrast hvernig málum yrði háttað ef sveitarfélögin Borgarfjarðarhreppur Djúpivogur Fljótsdalshérað og Seyðisfjörður yrðu

sameinuð á borgarafundum geta íbúar haft áhrif á stefnu nýs sveitarfélags ef sameining verður samþykkt Seyðfirðingar fjölmenntu í Herðubreið í gærkvöld til að kynna sér hugmyndir um sameinað sveitarfélag samkvæmt tillögum málefnahópa yrði stjórnsýsla einfölduð

fagnefndum fækkað í þrjár en þær myndu funda oftar auk sveitastjórnar yrðu byggðarráð fjölskylduráð og umhverfisráð þá myndi starfa þriggja manna heimastjórn á hverjum stað íbúunum var skipt í hópa sem skeggræddu ýmsar hliðar sameiningar við drögum fram þeirra sjónarmið hverju eru þau sammála og hverju eru þau ósammála af því sem við hér í kvöld hvaða hvaða áskoranir eru hvað þurfum við að varast hvað þurfum við að varðveita og hvaða tækifæri liggja þá í sameiningu þessara fjögurra sveitarfélaga fram kemur í minnisblöðum málefnahópa að

yrði fjárhagslega sjálfbært ekki þörf á að hagræða heldur svigrúm til að auka þjónustu skólar yrðu áfram á öllum stöðum og hægt að bæta þjónustu með því að samnýta þjónustu fagfólks og auka val með fjarkennslu nýtt sveitarfélag gæti fjárfest fyrir tvö hundruð þrjátíu og fimm til fjögur hundruð áttatíu og fimm milljónir á ári ýmsu er þó enn ósvarað eins og hverjar tekjur yrðu úr jöfnunarsjóði hve hátt

fengist til að efla stjórnsýslu vegna sameiningar og til að jafna mismunandi skuldir sveitarfélaganna hvað verður svo gert við hugmyndir íbúanna sem koma fram hér í kvöld við drögum niðurstöðurnar saman og og byggjum ofan á hugmyndirnar sem eru komnar nú þegar endanlegar tillögur sem verða lagðar fyrir sveitarstjórnirnar í maí og byrjun júní stefnt er að kosningu um sameininguna í lok október eða í nóvember tvær

verða nýjustu íbúar í Kaupmannahöfn þær eru fengnar að láni frá Kína en ekki er einhugur á danska þinginu um ágæti þessa fyrirkomulags Kínverjar eru sagðir nota í pólitískum tilgangi áður en tvær komu til Danmerkur fór Lars forsætisráðherra til Kína og heilsaði upp á þær og gekk frá viðskiptasamningum í leiðinni Danmörk er nítjánda ríkið sem fær að láni frá Kína en það er þó ekki endurgjaldslaust greiðir tæpar hundrað og tuttugu milljónir á ári fyrir og Kínverjar geta krafist

fá þær aftur þegar þeim sýnist þessi mál hafa verið rannsökuð við Oxford háskóla það er hvernig

eru notaðar í utanríkisþjónustu

þinginu sumir þingmenn segja annað og meira búa að baki

hefði verið neitað hefði það dregið dilk á eftir sér

kennarar hafa þungar áhyggjur af lestri nemenda samkvæmt nýrri rannsókn á stöðu íslenskukennslu á öllum skólastigum menntamálaráðuneytið stóð fyrir ráðstefnu um stöðu og

íslenskunnar ráðist var í rannsóknina vegna þess að fræðimenn töldu sig ekki vita nóg um hvernig staðið er að íslenskukennslu á öllum skólastigum íslenskukennsla er drifin af metnaðarfullum kennurum og að bæta þurfi aðstöðu og námsefni

gegnumgangandi þungar

Kristján Jóhann segir að bækurnar sem nemendur eru látnir lesa séu að jafnaði þrjátíu og níu ára

það sem er vel gert er yfirleitt góðra kennara sem að leggja sig alla fram og leggja fram miklu meiri vinnu en þeir fá borgað fyrir en það náttúrlega er ekki nóg það þarf umhverfið

og það þarf betri bókakost og það þarf að hlúa betur að skólakerfinu ég held að við finnum það sem allir finna

það er að tungumálið okkar er að breytast og íslenska er að breytast og málumhverfið er að breytast

skólarnir njóta ekki lengur sama stuðnings að málinu fyrir utan skólana eins og áður var sextíu og eins árs gömul kona í Nebraska í Bandaríkjunum fæddi barn á dögunum

barnabarn hennar

gjarnan stóru hlutverki í lífi barnabarna sinna en það er óhætt að segja að hlutverk

sé heldur óvanalegt

cecile hefur þegar farið í gegnum

kvenna og fékk ítarlega skoðun hjá læknum áður en hún var samþykkt sem staðgöngumóðir fyrir son sinn og eiginmann hans einnig var hún undir stöðugu eftirliti alla

meðgönguna og á dögunum kom svo

það verður stillt og bjart víða á morgun en reikna má með úrkomu

fram eftir degi og þá ýmist slyddu snjókomu eða rigningu næstu daga er útlit fyrir prýðilegt veður á landinu þar sem loftþrýstingur fer hækkandi og viðbúið að lægðir haldi sig fjarri næstu vikuna eða svo Theodór Freyr

Alfreð Finnbogason var á skotskónum með augsburg í þýsku bikarkeppninni í gærkvöldi Russell Westbrook jafnaði fimmtíu

því að undirrita kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins við Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunarmanna í kvöld ítrekaðar tafir hafa orðið á undirritun opinber fyrirtæki og stofnanir eiga að verða

kolefnishlutlausar ef lagafrumvarp umhverfisráðherra verður samþykkt á Alþingi aðgerðir í orkuskiptum í samgöngum verða kynntar í vor fjórir núverandi og fyrrverandi liðsmenn sigur Rósar neita sök í skattsvikamálum gegn þeim söngvari hljómsveitarinnar er ákærður fyrir að svíkja alls hundrað og níutíu milljónir króna undan skatti íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi hittast á fundum í vikunni til að ræða kosti og galla sameiningar starfshópur telur að nýtt sveitarfélag ætti hafa svigrúm til að auka þjónustu sextíu og eins árs kona í Bandaríkjunum fæddi barnabarn sitt á dögunum hún var staðgöngumóðir fyrir son sinn og eiginmann hans þessum fréttatíma er næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og